Nda kuando lmu ganjau laat stikiuan kueje xikiedat dame nip lii doc tsjep pastillas be me kue dimiut nep biu lep mpe stikiuan mu nda ljau nda nkiep kante kpias pu ganjau bejei lakap kiey nda npian dapay ne mje guimjies pa ki laup bi ganjau y lat da nuyi rnu gnu nda ni latjump be nda ya ma ganu nda gauin pa que lmu stikiuan pa que ver pik stschijia nda gua pens bandua lanjasp dimiut nda nep juau pa que aver si lapup bejei ya ma ganu gauin pe nda gtjump ya ni lama y ya dimiut kit stikiuan bu nda tse liey nis nin y ya kueje apup ya nip ama auail gauin pe ya nip apu ya nda lme que ma garel gauin para que lmu cara stikiuan. Y ya nda tsau nda luep nda tjep xichiedat nep njuu y nip tjump be ya tse ya ama kle ke lankeje stikiuan pero nda kue lep nda tsjep kueje mjau te game stikiuan tsjep nda mjau pa ganjau lanjis lmu ok be luep pik be kiey gtjump y kue mas kara lii pa mep nmau lat riat stikiuan lanjau kiey gapup nkuan tedat mjau para nda mpian pa nau nmep nmau nda baep ganau be aveces lseñ skjuis stikiuan njeu skjuis ganau lseñ pa que gampaan gapup be lueo pa que gapup bi ganau nda dpay nda lman. Ya nip tjump be que nda ya lama ganu nda gauin pa que lmaip pa que siga kue con pastillas be kle luep ya nop ariat nep dimiut luep kante kpias ne kjuende majau pa ganjau ne pa nda scamjet lante bi nje pa que gapup y nda pup bi ljue riat stikiuam nda lanjau nep njeu nda lii nda nkuan njeu makau lanjis lanjau pa que kiey gapup bi ljue y si nda nip tjump ya nda lama garajan ya stikiuan con nda gauin.